أحب لعبة ستار ديو كثيرا ، ألعبها بمفردي لأنها بتمنحني فرصة للاستكشاف والإبداع، أجدر أزرع وأبني وأصمم الجزيرة وبالطريجة اللي تعجبني أنا، اللعبة تساعدني على الهروب من ضغوطات الحياة اليومية وأستمتع بجوها الهادئ والممتع، كلما جضيت وجت فيها أشعر بالسعادة والراحة.